hönnunarsafni Íslands stendur yfir teflt kortum af fimmtíu höfuðborgum Evrópu saman við kort af stærstu borgum í ríkjum Bandaríkjanna með forritun ákveður hann hvaða upplýsingar eru dregnar fram með það að augnmiði að fanga kjarna fá svolítið

Evrópu eiga það sameiginlegt að standa við fljót upphaflega var það til að verja borgina síðar risu borgir við árfarvegi út af verslun og vöruflutningum iðnbyltingin gjörbylti hins vegar ásýnd borga ekki síst tilkoma bílsins á

verður sex völdum borgum gert hátt undir höfði með sérstökum matarboðum þar munu íbúar á Íslandi af erlendu bergi brotnir deila sögu sinni og fjalla

um borg upprunalands síns í gegnum mat tónlist og fleira

vísbendingar um líf minningar og líðan fólks er að finna á ólíklegustu stöðum það vita listamennirnir Högna Jónsdóttir og Kristinn Arnar Sigurðsson sem rýndu í ryk og drógu upp úr því heildstæðar myndir af eigendunum sem sjá má í núllinu í Bankastræti rykið er eitthvað sem flestum finnst óaðlaðandi og ljótt og vilja ekki sjá

erum að reyna að koma að ryki

hlutlaust frá venjulegu aðstæðunum

þið sækið rykið í ýmsar áttir já við höfðum samband við fullt af fólki og útskýrðum fyrir þeim að okkur langaði ótrúlega mikið í rykið þeirra og flest sögðu bara já okkur langaði að fá svolítið fjölbreyttan hóp ekki bara fólk í kringum okkur eða bara fólk

geira þannig að við reyndum svona að fá einhverja breidd í rykið og það er

að skoða

hvað er mismunandi

milli ryks hjá stöðumælaverði eða eða myndlistarmanni eða geðlækni eða hvort þetta sé allt eins hefur verið að vinna svolítið lengi með ryk eða byrjaðir alla vega að vinna þann efnivið fyrir einhverju síðan ég á ekki að ryksuga upp þótt að mamma banni mér

en bara nýverið fékk ég samviskubit

þar fann ég bara fullt af litríku dóti og ég elska liti þannig að þessi heimur inni

við